ہونٮ۪ن ہٕنٛز پرٛٮ۪تھ دۄہ ورزشٕچ مقدار چھِ واریٛاہَن عُنصرَن پٮ۪ٹھ منحصر یِمَن منٛز تِہنٛز وٲنٛس، نسل، سائز تہٕ مجموعی صحت شٲمِل چھِ۔ اَکھ عام اصوٗل چُھ یہِ زِ ہونٮ۪ن چُھ دۄہس, ترٕہ مِنٹن پیٚٹھٕ دۄن گٲنٛٹن ہِنٛز ورزش کرنٕچ ضٔروٗرت آسان۔